E tando <hesitation> poi in istadiale, invece, faghiamus meda sas seadas ca fin, si faghian frissas, quindi sempre cun sa si tribagliaiat sempre cun sa farina sarda e cun s'istrutto, e e si faghiat custa pasta violada, si naraiat pasta violada propriu ca fit tribagliada cun su cun s'istruttu, cun su rassu 'e su porcu <hesitation> e tando si poniat intro su, si podian fagher sia de casu che de brozzu <hesitation> e poi si friian, e si melaian, o puru si ponian solu su tuccaru e cussu fit unu dulche chi faghiamus meda in istadiale, ma lu podiamus fagher <hesitation> totu s'annu fit unu dulche chi si podiat fagher sempre <hesitation> e poi faghiamus in istadiale pre esempiu faghiamus meda puru <hesitation> atteru tipu de de mandigos, tipu sos angelottos, e tando cussos fin <hesitation> fin fit unu mandigu chi si faghiat sempre cun su casu intro cun sa pasta chi fit una pasta semplice, chena chena rassu fit farina e abba, e intro si poniat unu compostu de casu, o de o de brozzu e cussos si si coghian tipu sos maccarrones. Poi si si poniat unu una bangia semplice, cun cun unu pagu de <hesitation> o pumatta frisca e bajalicò, o puru o puru solu cun si podian cundire, solu cun su cun s'ozu e su casu <hesitation> e in istadiale poi faghiamus puru sos meda sos <hesitation> sos sos raviolos frissos, cun sa petta, in genere s'impitaiat sa petta de su porcrabu <hesitation> o puru si poniat puru sa petta 'e su porcu, e si faghiat una bangia istrinta, naraimus istrinta, ca non deviat esser troppu liquida <hesitation> sa petta deviat prevalere subra sa bangia e cun cussu tue poi si friian, ca, cussa fit fatta cun su <hesitation> cun su cun s'istrutto, sa sa pasta fit fatta cun s'istrutto e quindi poi fit comente sa pasta 'e sa seada, e si friat, e si mandigaian gasi, custu est unu propriu unu unu mandigu de de de 'idda de 'Elchidda su raviolu frissu, non d'apo mai 'idu in atteros logos, forsi lu faghen, si lu connoschen, ma in genere l'an bidu inoghe. E fit un'atteru un'atteru tipu de de mandigu, poi su periodo de de sa de de novembre, 'asi faghiamus comente dulches faghiamus sos sas tiliccas, sas tiliccas in genere in bidda, in atteros logos, la la faghen cun sa saba, su compostu internu fit sa saba chi si ricavaiat dai su mosto de s'ua, si tribagliaiat cun cun cun sa parte de de de sa de chi non s'impitaiat. Pro su 'inu s'impitaiat pro fagher custu composto, invece inoghe in bidda <hesitation> custas tiliccas las faghiamus cun sa marmellada, sa marmellada de melaghidonza, in genere, ca fit una marmellada particulare chi chi s'adattaiat bene, <hesitation> e cussas las faghiamus pro pro sos santos <hesitation> fin una si faghiat custa custa pasta cun su cun su tuccaru, e cun si tribagliat cun su tuccaru e cun su sempre cun su cun su cun s'istrutto, <hesitation> ozu porchinu veramente si narat in sardu <hesitation> e custa custas tili Ca sa <hesitation> si faghian de ispessia de istriscias unu pagu longhittas, si cunzaiat, si poniat intro sa marmellada, cun sa nughe e cun su <hesitation> e cun sa mendula, unu pagu maghinada e si ponian e si cunzaian, si ricamaian propriu cun una rodiglia particulare, chi aiat un'ispessia de ricamu e quindi faghian, si si cunzaian e fin unu pagu tundas <hesitation> resultaian puru bellittas de de 'iere, e custu fit unu unu dulche de sos santos. E poi invece a Nadale faghiamus sos pabassinos, sos pabassinos invece non si faghian cun sa pasta, ma si faghian solu cun sa farina, cun sa mendula, e cun su cun sa nughe maghinada, e cun sa pabassa, e si faghian ispessia de de frommas si intantu si tribagliaiat totu custu composto, cun sos ôs sas sas su tuccaru e poi <hesitation> cando lu faghiamus, lu miscelaimus totu, morigaimus e e s'intostaiat unu pagu, e si s'istendiat e si faghian sas frommas. Ispessia de de rombos chi nois lo lo li namus pabassinos, una 'orta cottos in su furru custos pabassinos si cappaian, tando <laughs> m'ammento sempre chi custa cappa in domo mia si comente sa cappa si faghiat a su mamentu fit una cosa <hesitation> s'asciuttaiat, e quindi non si deviat siccare <laughs> e quindi cussu mi l'ammento mamma cando fimus minores nos poniat totu a cappare, in s'istanzia in s'istanzia 'ona, ca <laughs> in domo mia b'aiat un'istanzia se de <hesitation> sa sala 'e pranzu, in totu sas domos de una zerta epoca aimus sa coghina inue istaimus donzi die e poi aimus sa sala 'e pranzu, custa sala 'e pranzu chi b'aiat unu frittu 'e morrer igue tando <laughs> si nos poniamus a cappare <laughs> cun frades mios ispalmaimus custa Custu sa cappa chi si faghiat cun su tuccaru s'isolviat su tuccaru e si tribagliaiat in sa <hesitation> cun sa frusta e poi si 'eniat custa custa cappa bianca chi si poniat in su modde chi si poniat subra su a su pabassinu <hesitation> so e posca si poniat subra sa cappa si ponian custos li naraimus <hesitation> diavoletti o bo in sardu no mi l'ammento ite si naraiat <noise> diauleddos bo non mi l'ammento comunque e quindi sa cosa bella fit chi non si deviat siccare e quindi fimus sempre <laughs> custa cappa <laughs> e però insomma fit unu mamentu sempre bellu insomma de de de ammentare e bo <hesitation>